Ma olõ kuuldnuq niimuudu, et suurõmbaq kalaq, näütüses delfiiniq ja muuq, nä tegeväq säänest peenükeist hellü, midä inemine ei kuulõq, aga kalaq kuuldvaq ärq. A kuis vähämbäq kalaq suhtlõsõq, vat tuud ma joht ei tiiäq üteldäq. Kas nä nägeväq ütstõist vai kuuldvaq kuiki vai. Ei tiiäq.